<hesitation> yu be lë guꞌn pur guꞌn nge nak be lë x̱oꞌbgiꞌn nge, <hesitation> guꞌn nak <hesitation> yex lëꞌkga nge <hesitation> yu giꞌn giꞌn ye lëꞌkga lëꞌkga nge xna gunu. Sandiy lëꞌkga nge na lëd, <noise> yap lëꞌkga xna nge, pzaꞌye lëꞌkga xna nge, yu gix lëꞌkga pur gixye guꞌn nak lchoꞌx, lia, px̱iꞌx, espinaka lëꞌkga xna nge, kwlandr lëꞌkga xna nge, yerabuena lëꞌkga xna nge, <hesitation> yag belgo lëꞌkga xna nge, ndal gix xna nge, guꞌn c̲h̲uꞌnn. Yu man xna nge nak be lë maꞌl yu maꞌl xna nge yu wëts lëꞌkga xna nge. <hesitation>